Një stilolaps funksionon falë një sfere të vogël metalike të vendosur në majë. Kur shkruan, boja zbret nga rezervuari i brendshëm drejt sferës, e cila rrotullohet dhe lë bojën mbi letër, duke lënë një gjurmë të dukshme.